القريبين من الاصحاب ما كتار، لكن ممكن يكونوا حوالي تسعه لي عشره كده. في منهم الأكبر منى و منهم الاصغر منى لكن الاغلبيه من دوري.